Obwokulya nkobwo nekirugiira ekiiro kilibassiire handi no'ba mugaara, nuweganya kuchumba, oikanga okwasiire ottuchayi aliraho ottunyebwa tutiito rundi, ekiro nkaho olimukurora nka ka TV obakayo obuberenge obunenaho, no lya kateitoteito habwokuba bworalyabingi, nowekanga oyine <hesitation> oyeyikizeho obujune kukiira kweyamba.